Ho a nu nɛ bɛ zun be nɛ ma yafa, honɛ sin hee tiwi, aba ni were ma woro maro, aro bɛ tɛɛ ni wurana, ni ma fararo aroɛ tɛ, ba ni ma woro be pɛ aro bɛ tɛɛ, to ro naso binan mi wa fii ba ni tuwii.